Erighanyira likaleka ithwabya bughuma n'abandi, kundi sithwangikalha n'abanywani bethu ithwabya isithulibasoberaya, thukabya ithunemubasoberya neryo ibbwa erighanyira likaleka ithwabya omwabughuma, kandi nibya n'ebayibuli yikabugha yithi thughanyire nethu inimuthwashaghanyirwa.